ଜାଡୂ, କିପରୀ, ଧୂଲୀ, ବାଲୀ ଏବଂଗ ଓଲିଯା କୋ ସଂଗ୍ରହ କରୀ। ସଫା କରୀ ଚଲେ ତା ଆଜୀ ହମେଂ ନେଖିଵା ଚେତା ବଡେ ହମେଂ ଜାଡୂ। ମାରୂ ସେଟା ଫ୍ରିକ୍ଷନ ଦୋରା ସଭୂ ଧୂଲୀ ବାଲୀ କୋ ହୋଟେ ହୀ ଥାଈ। ଜହାଁ ଧୂଲୀ ବାଲୀ ଏବଂଗ ଓଲିଯା ହୈଲା ତା କୋ ସଂଗ୍ରହ କରୀ ଵାରେ। ମଦ୍ଯୋଂ ସହାଜେ କରେଂ ଜେହେ ତୂ ଜାଡୂ ଏବଂଗ ଚଟ୍ଟାନା ମଧ୍ଯୋରେ ଫ୍ରିକ୍ଷନ। ଥାଈ ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ସ୍ଟାଟିକ ଫୋର୍ସ ଦୋରା ଫାଇଂ ଡସ୍ଟ ପାଟିକଲ୍ସ। କୋ ମଧ୍ଯୋଂ ନିଜଵାଡୂ ଅଟ୍ରାଟ କରୀ ସେ ଜାଗା କୋ ସଫା କରୀ ଥାଈ।